Ekka zini zifunire okwegesebwa tugeze nko kukulima abantu nibalima ekka zini nizirima okundima eyamulembe agandi ezindi ekka nizifuka zakubonerwaku niwekanga nga zifukire kyakubonerwaku oluzwanyuma lwa kwegesebwa nibatumbuka batyo.

Tulina kwekuuma oba kwelinda nga tuli bejuni okugeza okunaaba engalo buli netuba nga tuzwire omu kyoloni okulya emere egyisumbe okusai negyiya okulinda emere yeisayei gyetusumbire gyetwalya ombwire obukwiraku nga jyekuni

Ebyanyegesya binyambire okumanya ensonga eziri omukitundu kyange kubanga nabba nkusobola okusoma eeeih nimanya ekikwaba omumaiso nadala okusoma noso nosobola okukyeeta nosobola okumanya eeh nosobola okubba nga okucikyusa kibba kikusobola okunyamba okumanya biki eeeh bikwaba omumaiso.

Ebyanyegesya a bikoore omulimu ogwanjawulo naddala omukuteekateeka obwoomi bwa mu maiso omweka yange nga abantu ba mweka yange bakusobola okufuna amagezi engeri ya kweyemeryawo amwe no kufuna amagezi engeri okumanya ebisai amwe ne bibbi bini ni nibituyamba okubba nga tukusobola okweyemeryawo amwe n'okkola emirimu egikulugamu empiiya ebikusobola okubba nga zikutulaburira empiiya ebikusobola okutulabirira

Iyeee kikwetagisiza kakyarumwei abaana ba bwala babe okumasomero kubanga bona bakwetaga okwegesebwa okubintu ebyanjawulo bibabba batamaite ombwomi bwabuli nkya.

Amasomero gaiswe gawa abaana aboojo n'ababwala omumasomero obwenkanya omuli okwikal'amwe okuliir'amwe okuzenyer'amwe amwe n'ebintu ebindi byona byona okubba nga bakubikola kyenkanyi k'abaana ba bwojo n'ababwala.

Omuntu yena yena omweniki ana takwendya kuba mu bantu aba nakasunguyira ate aba nebirowozo bingi

Ebyanyegesya biyambire okuba nga bikutuwa amawuro omweka yaiswe okumanya engeri ezisai zetuyina okuba nga tukukola tugeze ne program za government oba enteekateeka za government ezipya eziro zetuyina okuba nga tukwemigiramu ne kigenderwa ekyakuba nga tukwekulakulanya ebintu nkebyo byona byona tukubyetejja omweka zaiswe nga tukwakala omu byanyegesya

Uum engeri gyetuyinza okuzi okukanja okudukana oba ekidukano omukitundu kyaiswe tulina okunywa amaizi agasumbe aa n'ebidimola byetukolesya okusyomeramu amaizi birina okubba nga biyonjo n'ensuwa mubateeka erina kubba nga woona wayonjo.

Ee amasomero gawa aboojo aa n'abaala obwenkanya kubanga osanga abaala boona bakukulembera n'aboojo bakukulembera so gawa obwenkanya.

Ebyanyegesya bijunire muno kubanga enaku zini ebiseera ebikusinga omuntu akusoma kyakwaba okoola kubanga okwaja obubizinensi obudyoli nadala ekyakola manda aahh okutunga engoye, okutunga esweeta so ebyanyegesya bijunireku nti okutunga ebyalani omuntu akwaba nasoma emyezi jidyoli naiza nakola kyasomere.

Omukitundu kyange abaana basingire okubba nga bakwemigira omu muzenyo ogwa kusamba omupiira naddala abaana ba bwojo amwe n'okubbaka omupiira edi abaana ba bwala ng'oireku awo abaana ba bwojo amwe n'abaana babwala baabire omu maiso nibabba nga bakwemigira omu muzenyo ogwa kwiruka emisinde teekaku naguni omuzenyo ogundi agw'ovale valibbo gwona baabire omu maiso nibabba nga baggwemigiramu muno omukitundu kyange.

Obusuume obulimu omukukwatibwa o siriimu omukitundu kyaiswe okusookera kakyalumwe nikwo okufa oba okuluga omubwoomi bwa nsi. Bantu baingi baligire omu bwoomi bwansi naye nga ekibaiawo, nibwo obulwaire bwa siriimu. Ekintu ekindi obusuume obulimu nikyo kyakubba nga okusosolebwa. Bantu baingi omukitundu kyaiswe bakusosolebwa lwakuba nga nti balina obulwaire bwa siriimu. So Ebyo nibyo nibyo ebimwe okwebyo nadala ebibbi ebiri omukukwatibwa obulwaire bwa siriimu.

Abantu abakusinga obwingi bakwaka akasuba kubanga nti babire omu maisi nibaba ngabakolesya ebiragalagala omuli otaaba amwei nibintu ebindi so nga te abantu abandi bakwatibwe akasuba nti baliraine abo abalwaire ba kasuba omukini okub nga tukendeza oba okutangira oku kwatibwa akaduba kisaniire okuba nga tukwaba omu basawu babe nga bakujanjabibwa abo abalwaire ba kasuba

Uhhhm oluvanyuma lwa mwezi omwana ayina okuwebwa edagala lya bisiisa

Omusaiza alina okulya emmere okwomboka omubiri okugeza encwi oba ebyenyanja, ebinyeebwa n'ebijanjaalo ennyama amawuli n'emmere ekuleeta amaani okugeza omwogo, omuceere, amatooke, ebiaata aaa alina okulya okubintu ebya vitamini okugeza ebibala ebyo.

Ndya emirundi isatu mu lunaku ekyamambyamambya umm n'ekyamisana n'ekyaigolo.

Amaizi agatali gasai gabaamu obusiisa obubaamu ekidukano ekyo ekya cholera omuntu yena yena anywa amaizi ago agatali gasai anywa akasiisa ako akaleeta ekidukano nibizwamu o'cholera namukwata

Nakwendiirye muno okwega oku oku buwanga obwanjawulo kubanga kini kikwiza okunyambaku okwetejja ebintu ebimwei omubitundu ebindi n'omubuwangwa obundi kini ni kikwiza era okunyamba okwetejja obuwangwa obundi bo buli butyai abantu eyakalya batyai nokusinga be kakyarumwei okuba nga nkumanya obuwangwa bwange bwonkai bwonkai naye nakubeere nkwendya okuba nga nkumanya ku obuwangwa bwabanadi

Omuswiija ogunyamwingi, okusuka olweere oku mubiri gwona gwona nabandi baba no senyiga omwingi.

Ebyanyegesya bisikiriize kusai naddala eka yange omubyabukulembeze obukusookerwaku kubanga ati buni abantu omweka yange balina obuvumu oba kyete obusobozi okwemeera omu bantu okubasaba akalulu nga besimbire omubu e omu kifo Kya bukulembeze ate n'ekindi nti ati buni abantu okuliga omweka yange balina obusobozi okwemeera tugeze omunkiiko omukitundu kyaiswe okukola okusalawo okusai okukuura omu kitundu kyaiswe

Iye abaana ba bwala ebizibu byebasangire nga bakusoma nibye aa okufuna enda nk'ezo era abaana okugonjorwa nibakumala nga bafunire enda nibabyala ni bairayo okusoma nga nibakakalabya emisomo gyabwe egya kumaiso.

Olina kwekubira ndulu olwebyo byobanga tolina amwei nokubba nga okwebulyaku okubyolina okubanga okutekateka.

Iye obuwangwa obwanjawulo nakwenderye okubwegaku kuba mba nina okunanya bbo te beyakalya batyei bbo te basinga kwendya biki era nakubwendeirye kakyarumei

Abaana emizenyo jibazenya omukitundu kyange okusamba akapiira, okuiruka, abaana babwala nibabbaka, ate buni abaana babwala enaku zini bakusamba akapiira.

Omu lunaku ndya emere emirundi isatu, nti ndya ekyamambya, nindya ekyamisana oluvanyuma olwakulya ekyamisana nyaba omumaiso nimba nga nkulya ekya lwaigolo ekyo ekya lwaigolo nikyo kisi nikyo kisembayo omulunaku nga nkwaba okubbasya era olunaku lwange nilubba nga lutambwiire lutyo nga ndiiremu emirundi isatu

Amaizi gakunywa gayina kusumbibwa kusai ne gaya omu kintu ekiyonjo era ate n'ogabiika no n'ogawolya nga gayonjo nga ogasanikireku ate n'ogabiila n'ogawolya nga ogasanikireku.

Haa nko omwana okulya ekyigero kya mmere ekitufu ekigero kya mmere ate te nagiriira omu bissera ebusanire twala ekyakurworaku omwana naba nga akyali muto naba akwonka ayina okwonka ebikumumala haa naikaa akulya ayina okulya emmere jakusobola okulya then nasobola okuba akuguta kusai

Omu kitundu kyaiswe kyetu kyetulina okubanga tukola okuboneka nga ebyoloni byaiswe bisai era nga bikuni nikwo okwongera okusomesya abantu obusai bwakubanga oyina ekyoloni ate ekyoloni kini nga kikuni kusai kubanga endwaire ezikusinga obwingi zikuligiira omubu kyaffu obwa byoloni so kisai okubanga tukusomesya abantu obusai nadala obuli omukubanga omuntu alina ekyoloni ekisai era nga kiyonjo.

Okwewola empiya ezidyoli kuyambire abakazi okututumuka nti akuyayo esente zitono natandika aka bizinensi kakusobola okutambulya era nga akusobola ozibala naboneka nga akuzibalira nairya amago nasobola okwakuwulaku okuzabi okuzakolesya nayaku amagoba naboneka nga okusobola oziryayo omu bwiire.

Enkola ya byanyegesya eni etumbukire omu ngeri ya kuteekawo byakuroorwaku tugeze okwegesya oku kulima okusai ni bateekawo omusiri ogwa kuroorwaku okugeza pampa nk'oyo ni bateekawo omusiri ogukwegesebwaku oba ente z'amatai niwabbaawo ente ezikuroorwaku oba embuzi naye ng'ezo za kuroorwaku ng'abantu bakukumbaana ni baiza ni beega

Iye esente empiiya zange nzibiika mu bbanka.

Ekka yange eyabire omumaiso nebanga ekusomesya abantu nadala obusai obuli omubyanyegeesya era nokubba nabantu abegeesye omukitundu kyaiswe nizo zimwei okwezo engeri ekka yange zesoboire okubba nga ekwakalamu okwendesya abantu abandi nadala okubba nga ensonga zabyanyegeesya zikutambula kusai okukitundu kyaiswe.

Uum ebbula lyamirimu omukitundu kyange litatagainye era okusanga abamwe nga bali ayido aa kibazwereireku okubba nga abamwe bakwingira omu gaguluupu aaa aganjawulo kubanga bakubba nga tibalina kyakukola.